Ngal andi to a wari a nokkai ndiyam, a wada nai ngal ngal yara. A hosha abinshi, saka gauri ko iru ko nandi e majum, to tongal yi ma sai ngal tokkuma ko bo a don nyama nyiri ko goddum to to ngal wari, <noise> ta'a wicchani ngal ai ngal nyamai. to to na ngal yima sai ngal tokkuma ko bo ngal waraw ɓandu mada don e ngal ndura